Shɨkshang ko pus ne ye ghán a ji ndɨn yil be rit kɨni be kowane ne cɨr kɨ cɨr kɨ ji be ghá po cɨn kɨ shɨkshang ko yil nyi man téne e pus ne ghá ji ndɨn yil do nyi, dang mpe ye bimwa nyoktu mwa gyi ndin yil be <hesitation> pus ne yi gha ji ndɨl yil, pus ne ye dɨde jikɨ ghán ɗoɗa kuma be pus ne ye kɨt kɨne gurm cedɨr kɨni ner nyok nyi ka ɗoɗa, mpi pus da, nyi do pus ko ngu butom a ji ndɨn yil nyi ɗoɗa, bi lɨ ko nyi ar mwa shiketshiket ko ye gurm mwa po cɨn kɨ yilse kɨ pus ye ji ndɨn yil, mé goce ɓe yal ko mwa cɨn aduwa mwa se yil nyi se yil dɨde nɗɨn pi wap, mé goce ɓe cɨn yit'ar nbɨcet, ko cet nbise mwa, ko shɨr nang shɨrmwa ko mwa je mwa cɨn yilse pus ye ji ndin yil ka gák, mé goce ɓe <hesitation> ran ko tus ner kɨ <hesitation> le mbilápláp kɨ zamani mwa ko gurm mwa mwá ni te e té goce mwa cɨn adu'a ghá, gurm mwa cin adu'a ghá gyi ba ni mwa po kara nyok son son ghá ɗoɗa, mpiɗaɗaka ɓe pus ne ghá ji ndɨn yil shang shɨk sosei, ko rit kɨni be kowani yi at least dom be ghá lɨ tɨne yi fana kɨ met yi tekfir po pimi nyi mwa Tek fir po kwan cɨn cɨni ɓe kɨt ko ghá tong po sekɨ yil dɨde shat mpi mwal na mwa ko ye mwa la mun kɨ gak mwa mwa cɨn cɨni be mwa kɨ gyi ka, pak mwa dɨde kɨ nang mwa, pak mwa be mwa kɨ kam mwa yal mwa mwen ko inda ghán po mwen cɨn cɨni ka, mpiɗaɗaka be pus ye ghá ji ndɨn yil ɓe pus ɗa ɗo pus shikshang sosei, ko ye chor gyi rashi chor ɗo chor ɗo le mun ka, ɓe pus da kɨ ji be ghá chet mbise ko ghá nang sher na mwa, nang nkarng fana mwa ko mu ji mu se ko mu shwe kɨ gak, a do jep ne ghá la mwa mwa, ko wane gyem fana ghá le be pus kɨni kɨ cir kɨ ji be mu cin ya am ce mwa ko mu sa ko mu shwe ka gak, a do mat fana mat lu fu mat wok fana bang, pus ye nyi ji ndɨn yil ɓe pus ye khɨt ko mu gyi mu kat shal ko mu chet bi mwa, ko mu se ko gurm mwa mwa shwe gurm mwa mwa ji ko mwa seyil kɨ nen kɨ gak kɨ mun, pak funu mwa be mwa ɗom daga nɗɨn mpi wap kɨ nen ko mwa nyin yilse gyi kafin ko shɨr mwa kɨ mol mwa mwá yal mwa la shi gha nwok ko dɨm wu sake so am shwe ko wu se bi mwa sosei mpiɗaɗaka be ɓut ye pus ye gurm ji ndɨn yil be pus ye kɨt ko ghá chedɨr nyi ka, pus da nyi kɨ warng sosei, pus ɗa kɨ le. Ko gurm mwa mwá man tené eh te gonyi don mwa le nyi aha ya, cɨn cɨni be gurm mwa po kur kɨ mut tené ye gyi lé yi fugyi ka, goce po kɨr mut ɗu le yi mwa ka, ko da a le ko ghá le yi fa ka ɓe ɗa kɨ le kɨ nyi dap bice ner yi fa mwa ka kuma kɨ kara bice ka yi ye dɨde cep pɨn ghá gyi ɗo ghá po mwen gyi har par pus me dap nyok fa, mpiɗáɗaká ɓe duk bi ye ghá chin ɓut ɓe mantang gurm chedɨr pus ye ji ndɨn yil kat, e don nti be punu mwa man bi ye nde kwankwan mwa man bi ye mwa ran ko mwa ran ntené e ga pus le ka, saidai a nang te pus ɗang ɗo mwa ji kɨ ghà nɗin yil e ɓe mwa gam ghá shi either yi mbi gyip ce mwa, ka ɓe yi ngolong ce mwa le, ka ɓe yi ne mwa mwa ngolong ce mut ɓe mwa tené mwa le ghá lokaci ɗa, kuma nyikɨ sɨm ka, ɗang cɨn cɨni ɓe mu seyil mpiye mu la jip funu mwa ner yit'ar nbiman ɓe mun po ran kɨ pus le mwa, kó ko wane gyɨm ɗang e na kɨ yal ɓe tong po le kɨ pus le kɨ ni nyi ah ɗo ne mun ne mu put mu kat pus le funu mwa ɓang be mun po leng kɨ ni shat, ko mu se yil dɨde kené ɓul kɨ le mun ko nyi pɨn nyok son mun tun da mwa po chan kasama mun, gurm mwa po chan kasama kenu, a le ɓe gurm mwa te toh, dɨde le rit ke ghá dɨde nyi pɨn nyok son son ghá a ni Ɗa kɨ lé kɨne nyok fa nyi son mpiɗáɗaká ɓe ɓut nyi pus ne ye grum ji ndɨn yil pus ne ko grum nyi se yil ndɨde dungdung, yit ar yilse mwa gyi shiketshiket, pakce ɓe a la nbizumce a pɨn goce, pakce ɓe a da tok ɓangdak goce ɓe gha pɨn nbizum ce nyi ɓang mpi ye pus ne gha ji ndɨn yil nyi ɗoɗa, ɓe yit'ar pus ne gha ji ndɨn yil, pus ne ko mu chin mbi tukok shik ka ɗang mu se yil dɨde kamam shat shat be mun po seyil dɨde mpi ye a chir sar ɓa ni sher fa mwa gyi ka, a chir kɨ bwin ɓa ni go don wun po mwen kɨ mwa mwa, mwa gyi zaka, mpiɗáɗaká pus ye gha ji ndɨn yil pus ne pus ne ko gha seyil ndɨde sosai ba bi ko gha chin tukok shik ka, nyi ɗoɗa.